<hesitation> Le mìabe ƒome mea, <hesitation> mìatɔ ku mìanɔwo wo dzi mì mìnyi mìame ame wuietɔ̃. <hesitation> Ame ame wuietɔ̃a, nyɔnuvi ame etɔ̃, ŋtsuvi ame ewo, <hesitation> mìa kpata mì li. Eye wova woɖo ŋɖe daɖe ƒe xoxoxo ce wova dzi mìawo ya wo yɔna be sukulu, mì va yi. Yi mì va yia, <hesitation> mì dona yevugbe viɖe, ye mì va dona mìabe woaci gbea. Egbewo me eve ma mì zãna loo. <hesitation> Egbe ne dzɔna dzi na nye ŋtɔa, ye nye be ma do frãse gbe, edzɔna dzi num vɔa nye me nya edodo o. Evinye woa, me kpɔ be ne wo le sukulu mɔ dzia, medzi be wo ne se gbe sugbɔ, ne wo zɔ̃ mɔ ɖe ne wo leyia, egbe be nya mgba va ɖe fu na wo. Me dzi be woase mìabe waci gbea gbã, ase frãsegbe, ase dzama be gbe, ase anglais, <hesitation> egbe mawoa medzibe evinyewo ne se wo. Gãwoa mea woatem yi dzuta, gawoa mea woatem he enunyui va num.